Ka shumë lloje kapele, si kapele me cilindër, bereta, kapele prej plehu, kapele bejsbolli, fedora, kapele kauboji, sombrero, beanie dhe kapele peshkaqeni. Çdo kapel ka një stil dhe funksion specifik.